شوف باه تولف روحك تهدر مع الناس، لازمك أول حاجه دير كي تعود تهدر مع الناس كشغل دير روحك أنك ما راكش تشوف في حتى واحد، دير روحك أنك تهدر وحدك ولا مع واحد صاحبك ولا كذا وماكش تهدر مع الناس قدام الناس ياسر، باه على الاقل ما ت- تتوترش فهمتني قالوا بشويه بشوي توالفها أصلا، ما عندك على واه تحشم منهم، نتا خي راك تڨول في الصح، هذاك هو الرسمي.